Agar kosmik stansiyada yolg'iz qolgan astronavt bo'lsam <hesitation> men vaqtimni film ko'rish va sport bilan shug'ullanib, sog'liqimga qaratgan bo'lardim. Chunki bular eng muhim narsalar deb o'ylayman.